هالند د آزاد فکر، هنر او نوښت لپاره مشهور دی. امسټرډام د هالنډ پایتخت د میوزیمونو، بایسکلونو او کانالونو ښار دی. دوی د لاله ګل، پنېر، او د باد توربینونو لپاره پېژندل کېږي. کلتور یې ازاد، روڼ‌انده او ټولمنلی دی.